Bùwá le búá bù nyo nànyiɖe bú no ɖò ákple ani ínàbì lɔ̀ku sú, ù mù ènì gbàa nɔ̀ɔ́ŋɔniì. úni nànyiɖe ú na mù ènì. kíni sú úni ɖi nànyiɖe ú no ɖò ákple fe nyréwu níìkúnyà. Elílɔké ɖí ìflúmàjá úni ká toò ɖò akple nànyiɖeè, úni tò ɖò ákple nɔ̀ɔ́ŋɔ̀niì nànyiɖe úno ɖò ákple nìlɔ ɖì ni ù tà mù ènì gbàa nàanyà lèeè úni nànyiɖe ú no ɖò ákple fe nyréwu níìkúnyà. kile nyòo, ìkùkù, úni ká nànyiɖe ú no ɖò ákple úni àzéìtíbi, úni ká nányiɖe nɔ̀lɔ ú ne fe kè ígúgu ígbɔ nànyiɖe bú ne kè ìgúgú súù, ù tò dò akple náanyà kaɖi àá muà nàanyà yá àhlabínɔ ɛɖi, súù nànyiɖe ú no ɖò ákple úni kaɖi uŋle màa iwɛ wɛ màaɖu nyo òó fa nàányà nɔ̀lɔ úni ú nà gó nɔ̀lɔ fè ze kè ìgúgú sú ùnla kó zó to úɖà ìgbè wèe gbègbèègbè elí súù ìgbègbèegbè ówó bà zó to úɖà ówo ká ìgúgú mòti ówo ɖi úni ówó bàáá tú nyo íɖì èle ni elí ɛɖí sú ówó bà zá túsàá. kaɖi àá muà kɔ tódà. Blɛ̀ɛ ò ɖòo to úɖà nànyiɖe, ka ùú so ɖòo góò, ù nàáá gò áŋɔ̀kùu, ka ù go káà iwɛwɛ màawu nàáá mi kè íkle wèewɛ ɛ́ɖìì, kíni súù úsa á tò nyòo ùŋonì íɖì kɔ nànyiɖe bùwà màaɖu kóŋú kóŋú àzéìlíbi, ka ù ɖi ni à ɖa túsiàà, níìwɛ wɛ blɛ̀ɛ ùŋò màa nyo nɔ̀lɔ nì wɛwɛ ŋe ánɔ̀lɔ. úni ɖí iku ma ɔmi fíà nà nɔémì, ùɖùènyo, úɖàòto, nì àjafá eflílɔ, kà nyó ùŋonì wèe ákà li bulíbi màawu búáá àɖì